भहुगुद्, परम्परर् दर, भबित्, सोहोकि, मुस्किति, बोइकिस्त, पुर्न, तेघ्, प्रतिक्, स्थन्। हिअर् बहुतो उत्खोब्, मेल, हुस्तो, हिल्प, अर्जुन् कर होय्। उर्दु होय्जे पकिस्तनर् रश्तियो भख, बर् जतियो भख। अन्सोलि भख, होमोहर्, बितोरत्, पुन्जबि, हिन्दि, बेलुसि, अदि। पकिस्तनर् जोनोहेन्क पधन्कोय् मुसुल्मन्। किस्तन्, हिन्गु, हिखोके, न्होरि, ओज्ननोक्, होम्प्रोदयु, निजे, मने निजोर्, धोर्मियो, अरु हन्स्क्रिति, उत्खोब्, पलोन् कोरे। तेओलुकर् हस् पुस खोसे, पुरुक् ओकोले पिन्हे कुर्त, अरु कुर्त बजम पिन्हे। अरु मोहिद ओकोले तेओलुकर् सल्वर् नहोले घुर् ख पिन्हे।